"هلا والله! بس حبيت أخبرك إني التقيت اليوم مع بعض الأصدقاء وقررنا نروح نتغدى مع بعض. إذا كنت فاضي، تعال وخلنا نلتقي! راح يكون في مطعم جديد جربناه وكلنا حابين نروح هناك. خلنا نتواصل ونحدد الوقت. إن شاء الله نشوفك قريب!"